So ni mi laatake tado ngondo ngiɗɗo wurkinki goɗɗe habaaruji ga lamɓe. Aranon mi naatay nder kuwoɓe ciiya gonga mi laato mimma ba mi nder maɓɓe, daki to ɓe yofi ɓandu e min sai fuɗɗa kuugal am. Nden mi noddoya tadiɓe higiraaɓe kuugal am.